No, i essu no es precisu d'espricá-lu, las pressonas tien de nacel pa sel pressonas i no pa rescrecel partis qu'alogu se puean remual o qualisquiel jeitu éticu.